हमन इंटरनेट से ज्यादा ओ चीज रखथी की हमन दुकान ले सामान लेथी। काहे बर की इंटरनेट से आएल सामान हर अगर खराब हो गए तो। वापस करे बर दिक्क़त हो ही दुकान के सामान के का है। ओहर तो वापस हो सकेल चलिस तो ठीक नही तो वापस दुकान में फेक देहब।